La confiança es parti hundamental dela sociedá. La confiança mos premiti d'entangal atillus huertis i duraerus, sea dentri pressonas, sea dentri pressonas i estitucionis, sea dentri estitucionis. La confiança es la basi dela calavoración. Sin confiança, los atillus s'eschangan i la sociedá se farrunga. La confiança mos dala segurança de que las pressonas i las estitucionis se comportarán de horma justa i onesta. La confiança es sencial pal desenroamientu económicu, social i políticu.